Fuburoos gukankaan fo béŋa fo bésuus butum, sén éni uting muting butumi bufoŋo nuŋa fo miin usuus, sén ésuus guŋiŋi jambi gukajéén.